Fanikira, fanikira ira menin ayai'te la woi fandaru kira garan fadiwa iyata ayai tubana loka. Taburai sebi natiu falaru'i tatagi sebi lukira naratani'woun loka. Nabebat nawia ayai woira tuairu'a dabasora atamarin. Tola rifaka sakingat nugu kalisa daforin'i nyong nitalis kai'so direbat ira woi <hesitation> wekan tuku loka. Garanfan'i walo i'ra faniki sidawe'i niwoi'ra nira'nga tuniru'a ira degekwauritisi ababis loka mandani fandi walo ira imaksiwatalisi urtiwekan ira loka. Nafolasi tura waktura jat'te mo, nafanaksi turafana-fanak'a jat'te walo. Napanas ira'le mat'tutunitalis kaisirinalait naweirata walo.